Izaho manokana izany tena mpikotrana be taloha. Fa tato ato tsy dia nanam-potoana loatra fa raha ohatra hoe tena hoe mazoto tsara aho, ka manam-potoana tsara, eo amin'ny adiny telo eo isanandro.